Kodi ja ka'ando jadi ka'anu ánu ka'anu anu ta ayiivi kodi jiaa kuja kuundo vii nakoondo ndii ta ayiivi io nuun ndeekundo va koo pleito va ko ña'axi vi vi koondo ndii ta vecinondo ta ñaanitna'ando ta ta ayiivi ka'anu ta taja io kaañuundo jiaa ku ja kuunuun ja ko'ondo ñaa ayiivi va'a koondo tedi io niuu io ja ku ja ta xeeni'inindo kodi axi ati <hesitation> udo ja koondo ndii ta ayiivi io ya'atni nuun deekundo.